Tsú xa̱bu̱ wanii wajiúúꞌ mbiꞌji, ikhaa ríꞌkhui̱ neꞌsŋgóꞌ tsú ru̱dúꞌ rí ikhúún, ríjndo̱o mbáá xa̱bu̱ tsú jnéꞌngo̱o̱, rí niwakháwaboo̱ꞌ úꞌthá rá, nándáa̱ꞌ rí naꞌthúún xu̱u̱ꞌ. Ñúúꞌ ma̱goo ma̱ra̱xnaa̱ ma̱ga̱a̱n para ke rí mbayáa̱le xu̱u̱ꞌ. Ma̱tha̱ni̱ gúwánꞌ rí nutháa̱n gúwánꞌ xnu̱jndu̱ i̱tha̱an ikháa̱nꞌxu̱ꞌ. Xújnii mi̱tsi̱méjáánꞌ ja rá. Numuu ikhaaríꞌkhui̱ rí gíꞌdoo, gíꞌdoo tsiakhi̱yu̱u̱, numuu ikhaa ríꞌkhui̱ rí nu̱dú rígíꞌ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ, rí xóóꞌ wáa̱ wénú i̱tha̱an xúꞌ rá, numuu rí gii̱ exná. Ma̱traꞌja̱ ma̱dríyáꞌ mbá xu̱wa̱a, exí, ma̱rawíí, ma̱tha̱tsrigu iyaꞌ, nagaꞌjá xa̱xa̱ iyaꞌ, ma̱dríyáꞌ exí ríꞌkhui̱, ma̱gaꞌjá mbáxngaa wáa̱ ágaꞌjá, ma̱ꞌñuu ma̱ ma̱ꞌxga̱taa rí naꞌthúún xtóó i̱tha̱an ikháa̱nꞌxu̱ꞌ. Wámbá nigaꞌjá mbáxngaa rá, a̱ꞌkhui̱ rí ma̱tha̱rígúu̱la, ma̱dríyáꞌ mbá xuá tsíjñáꞌ, para ke rí mu̱ꞌwaa̱ꞌla iyooꞌ, wámbá niwa̱a̱ꞌla iyooꞌ rá, wáa̱ jayuuꞌ ítha̱tsi̱ŋááꞌ ma̱xaa̱la, ma̱tha̱gíꞌdi̱i ma̱tha̱nu̱ xúꞌkhui̱ rá. Ma̱ꞌni, múú xítha̱nu̱ phú niꞌgu wéñaaꞌ, sino ke rí mi̱tha̱ni̱ ma̱ri̱gá wáa̱ wayuuꞌ xú wabaꞌ miwajuaꞌ ítha̱nu̱. Wámbáa̱ꞌ nithanu̱ rá, a̱ꞌkhui̱ ma̱tha̱xi̱ꞌŋáꞌ iyaꞌ, xú ma̱tha̱xtúmíndú, numuu ma̱ꞌgata̱a̱la, ma̱gataa xógíꞌ xtóó exí. Ma̱wanúú i̱ndóó púrú xúwooꞌ, i̱ndóó eꞌñúú, itsúú rí rígá, ikhaa ríꞌkhui̱. Múú mba̱yo̱o̱ꞌ má e̱ka̱yóó ko phú ikhaa, a̱jndo̱o ma̱rawíi̱la xógíꞌ xógíꞌ xtíxuu ma̱rawíí, ma̱jndo̱o ma̱ꞌgataa xógíꞌ matha̱xtúmíndú wénú, a̱jndo̱o ma̱ꞌgataa xógíꞌ xtíxuu. Wámbá ne̱ka̱taa xtíxuu, wámbá nirawíí xógíꞌ rá, athatsrigu cháji̱nꞌ mbá xu̱wa̱a iyaꞌ jma̱a daanꞌ xkui̱ rá, wanagaꞌjáxi̱ daaꞌ iyaꞌ ríꞌkhui̱ ma̱tha̱xi̱ꞌŋáꞌ iyaꞌ rí niꞌ, ma̱tha̱xi̱ꞌŋáꞌ xúꞌkhui̱ rá, ꞌdu̱u̱ má ma̱tha̱giꞌ ma̱tha̱niꞌjíín, ma̱tha̱ꞌyáꞌ mbá xkaniꞌjin ma̱tha̱niꞌjíín jma̱a. Múú xátha̱tsi̱ꞌŋááꞌ ma̱gi̱ꞌma, porke mú rí nigi̱ꞌma, mi̱khaa. Ma̱tha̱niꞌjíí, ma̱tha̱niꞌjíín ma̱tha̱niꞌjíín a̱jndo̱o ma̱ꞌga ragui̱i̱ꞌ. Na̱ka̱ ragui̱i̱ꞌ, ma̱thia̱a má ikháán ndo̱o na̱ka̱ ragui̱i̱ꞌ exúú. Numuu exúú rí phú mba̱yu̱u̱ꞌ ríꞌkhui̱, iꞌga̱a̱. Yáá mú rí nigaꞌjá timbá nagaꞌjáxi̱, nagaꞌjáxi̱ xkua̱ꞌnii ma̱tha̱ríyáꞌ iyaꞌnuu ríꞌkhui̱, wáa̱ jayuuꞌ nexaa, xú rí ma̱ꞌngo̱o̱ ma̱ga̱a̱n tsú jnéꞌngo̱o̱, ikhaa ríꞌkhui̱ ma̱ta̱xnaa̱ ma̱ga̱a̱n xúꞌkhui̱ rá, para ke rí mbayáa̱le xu̱u̱ꞌ. Mbá mbá xu̱wa̱a rí nutháa̱n mbá tikhu wáa̱ e̱ka̱ ján rúꞌ. Ikhaa mbá xu̱wa̱a ríꞌkhui̱ íra̱xna̱a xa̱bu̱ ma̱ga̱a̱n tsú neꞌni jnéꞌngo̱o̱, numuu mbambáyúu̱ mbayáa̱le xu̱u̱ꞌ. Jamí xúꞌkhui̱ rígá má i̱mba̱ mangaa, rí nuꞌ yaꞌdun xtílá, mbá gaꞌjáxi̱ yaꞌdun xtílá, tsú yaꞌdun xtílá tsú ránchú, tsú xtáa̱ naxná júba̱a. Tsú nigaja̱a̱ júba̱a, tsú níkhoo wáa̱ jayuuꞌ iyáxi̱i̱, mbáá aꞌdá mba̱xtá, ma̱tha̱xíyáa̱, ma̱tha̱ríyáꞌ edxu̱u̱ mu̱ꞌwooꞌ wénú eꞌdxuu̱. Tónsé ma̱tha̱rubíi̱ xúꞌkhui̱ rá, ma̱thru̱kuii̱, ma̱tha̱ni̱, ma̱tha̱tsrigu ma̱gaꞌjá. Niwámbá nigaꞌjá ríꞌkhui̱, mbá gaꞌjáxi̱ ríꞌkhui̱ ma̱tha̱ríyáꞌ iyooꞌ ríꞌkhui̱ ma̱tha̱xna̱a xa̱bu̱ ma̱ga̱a̱n tsú jnéꞌngo̱o̱, numuu mbayáa̱le, mambáyúu̱. Jamí xúꞌkhui̱ má mangaa ikhaa ríꞌkhui̱ rí ma̱goo ma̱ga̱a̱n xúꞌkhui̱ rá.